Ke ka'a tuchi nani tuchi nani yinda nadé he guacate nuu ho español ke din do'o, ndo migo mi naya'a ujun nuu ya salnde tiché ke tichi nra ioté ichi kuii yote chinenuu, unkenuu ndundichi nga keno'o inkendi kenuu nunichi va'a keno ñe'e dike nindavii kechi hí jun nuu tacos, chí nuu torta kuenta jun navaiti tichi nga ña nuaidi yii kuenta jun nov'a nikayuña ñeje tundei dikeno ngu prepardo yiñeji.